komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um aðgerðir á Akureyri sem miða að þörfum barna kíkjum á nýtt íslenskt leikrit þar sem áhorfendur ráða hvað gerist og fræðumst um bóndadaginn í

og nú verða sagðar

á næstu tveimur árum fer af stað

að gera Akureyri að barnvænna sveitarfélagi verkefnið snýst um að sveitarfélög skuldbindi sig til að gera Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að rauðum þræði í öllu starfi Akureyri er fyrst til að taka þátt hér á landi en Kópavogsbær verður næstur fulltrúar í ungmennaráði eru ánægðir með framtakið og segja að loksins fái ungt fólk tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið þannig að okkar hlutverk

þá mega allar nefndir leita til okkar en þær kannski gera það síður

einfalda það og segja hvenær eigi að leita til okkar og hvað við getum gert mér finnst einhvern veginn loksins verið að fara að taka á málum ungmenna og gefa okkur svona platform til að geta tekið þátt í allri ákvarðanatöku og

vitum hvert við getum leitað og hvernig við getum komið okkar skoðunum á framfæri bæjarstjórnin á Akureyri hefur samþykkt áætlun til ársins tvö þúsund tuttugu og eitt með um fjörutíu aðgerðum í nokkrum flokkum það á meðal annars að efla rödd barna og taka mið af réttindum þeirra og skoðunum þegar ákvarðanir eru teknar ungmennaráðið á að hafa meiri áhrif og bæta á í samgöngum til dæmis á að endurskoða leiðakerfi strætisvagna og snjómokstur í bænum allt út frá þörfum barna og ungmenna þitt eigið leikrit goðsaga er nýtt leikrit eftir Ævar Þór Benediktsson sem gerist í heimi norrænnar goðafræði engar tvær sýningar verða

af því áhorfendur stjórna sýningunni

kviknar upphaflega vegna þess að ég las nokkrar svona bækur þegar ég var yngri og svo þegar ég var fullorðinn og byrjaði að skrifa sjálfur þá mundi ég hvað mér þótti þetta form vera skemmtilegt og sniðugt og vera með á tilfinningunni að maður sé að missa af einhverju fékk mig til að lesa bókina aftur og aftur og aftur og lesa þannig meira fyrir vikið og mig langaði að leika mér með form sem væri spennandi fyrir lesandann og sömuleiðis spennandi fyrir mig sem höfund venjulegri bók ertu kannski marga kafla kannski alla bókina að byggja upp í eitthvað eitt stórt augnablik en í þessum bókum þarf eitthvað svakalegt að gerast helst á þriggja í bókunum ef bókin endar illa þá geturðu alltaf flett til baka og og séð hina leiðina en hér ef þú tekur slæma ákvörðun þá verður þú bara að standa með henni og þetta leikrit getur svo sannarlega endað illa ef það endar illa þá eins og með bækurnar er það algjörlega kæru kæru leikhúsgestir þá er það algjörlega ykkur að kenna ekki okkur

fimmta janúar þetta árið sem var líka fyrsti dagur þorra við fögnum ýmsum dögum yfir árið sumir þeirra eru alltaf á sama en aðrir færast til þorri byrjar alltaf á föstudegi í þrettándu viku vetrar sem þýðir að hann lendir ekki alltaf á sama

en þó alltaf á tímabilinu nítjándi til tuttugasta og fimmta janúar í gamla daga var hefðin sú að húsmóðirin færi út kvöldið

fyrir bóndadaginn til að bjóða þorra velkominn inn í bæinn eins og hún væri að taka á móti mikilvægum gesti bóndinn átti svo að fara fyrstur á fætur um morguninn og leika alls kyns kúnstir hann átti að fara út á skyrtunni með læri og fætur bera opna hurðina og hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn þá átti hann að draga á eftir sér brókina og bjóða þannig þorra velkominn það má segja að þetta hafi breyst örlítið í gegnum

tíðina því nú er hefðin einfaldlega sú að konur gefi bónda sínum blóm það þætti líka kannski svolítið skrítið í dag að sjá menn hoppa í kringum húsið sitt á brókinni dýpsta vatn í heimi vatn í Rússlandi er mikið sjónarspil þegar það frýs það laðar líka

vatnið er á lista UNESCO yfir friðuð náttúrufyrirbæri

sextán hundruð fjörutíu og tveir metrar þar sem það er dýpst þegar það frýs er ísinn svo þykkur að það getur borið farartæki sem eru allt að fimmtán tonn